ཕག་གིས་སྐོར་ལོ་གསུམ་ལ་ཕག་བྷམྦོ་གཅིག་གིས། ཧོགས་ལས་སྟོང་ཡེམས་དེ་ལོ་དེའི་ཕག་སེ་སུདོ་ཡིན། ཐེའུ་དེ་ཕག་ན་སྐྲ་རེ་སིམ་ཆ་དིན་ཆུ། ཆབ་པོ་ཀ་བི་ཀ་མའུ་ཡ་ན་ནིམ་ཕོ་ཀས་སྐོར། ཀོང་གཅུ་དེ་ཨོ་དི་ཕག་ན་སི་ཟེ་སྟོགས་བབས། དིན་ཆུ་སྐུ་རྨ་མ་ཧན་བཀོང་གིས་དེ་ཀི་ཡ་ཕག། ར་ལིན་དིད་སྐུ་རྨ་མ་ཧན་བག་ན་ཤ། ཁ་བསྟན་ཆམ་བོ་དིན་ཆུ་ཡ་བྱམ་ལེགས་ལྟེ། ད་ཐོག་ལིན་ཐེའུ་དེ་ལས་དེ་ནག་ཆེས་བརྒྱལ་མི་རབ་ཟ་སྒ་གུ་རོ་རིན་པོ་ཆེ། གི་ཆམ་བྱམ་བོ་ནང་བོ་རིན། དེ་ལས་བརྒྱལ་བྱེད་སུ་དེ་ན་ཡ་ཕོཚིན་ཟེ། ལབ་སྟེ་གིས་ཕག་ཚ་ཕག་ཚྭ་ཕག་་ཕག་ཆུན་བུ། མང་ཱ་ཡེབས་མ་དྷེ་བག་སྟབས་གིས། ཕག་དིན་ཆུ་ཐམ་ཆ་རིན་པོ་ཆི་སྐུ་གི། ཕག་ནིང་བོ་ནང་པོ་ཧེ། ཐེའུ་དེ་དི་ལབེ་ཚ་ཆེ་ཕག་ཅིག་ཡིན།